ஸ்பெயின் உணவுகள் அதன் உள்ளூர் சுவைகள். மற்றும் பாரம்பரிய உணவுகளால் மிகவும் பிரபலமாகும். ஸ்பெயினின் மிகவும் பிரபலமான உணவுகளில் பாயெல்லா. மிகவும் முக்கியமானது இது மிகவும் சுவையான மற்றும். காரமான அரிசி உணவாகும் இதில் இறைச்சி. மீன் மற்றும் பலவகையான காய்கறிகள் சேர்க்கப்படுகின்றன. டாப்பாஸ் என்பது சிறிய சுவையான வகையான. உணவுகளாகும் இதை பெரும்பாலும் சிறிய சிறு வட்டங்களில். பரிமாறுவார்கள் சியூஃப் மற்றும் "போர்கேண்டோ. போன்ற வெவ்வேறு வகையான இறைச்சி உணவுகளும் ஸ்பெயின். சமையலின் முக்கிய அங்கமாக அமைந்துள்ளன.